Isikafa ni ma ya khe na ukha kere lukhe isikafa nebolosoye louchi olakuowora, ukha wici wokwe yo, umay mina khe eme rera to umaykho ukhaghe may kho aini isikafa na ukha kere ma onekhe efe lonode alala bowo rokhi ure khera ukhuemi no seti nawe ghoi orogho ukurayo ukhaghe kura yo, unwa ebobo orere kpo oh!, oloda so kokpo, ebemeso namu namo seseghere oya kpo olike yo nor esue shoni umu itse ra akhage mos kira nosol loqukerele nokhe ino ragbo ghoi ornanima ornamina nokhi ele isikafa ma kha kuegbe owo mara khe, hieza yo ulemie khua noza rushuci una iyekhire solel elesole nikhini khawi, no rew rowona nogba le isikafa no kira ra khe lekhema sole khairi eme ure agbo ura no roghe ra ena ashi na woyal. Neghe miemi i, itia aya wole, queli, quolo quolo khowo lisoh lokhira mairemare sese aine quolo quolona emie quolo quoloma quolowona aigbe none gbe esol, efe lonode nani ikpisha ma nai ore yo aiyo quoli quolo quolo aiue isikafa na aima yokuyowo hikhi akha kuwa awioi nore we yowo ukhuo one mina yo uaogho na wo iquni nokhereato uguwo, uqumina, lokhore ra soulo ugboquoyo ugha ghe ikho nanorayo lyokhokura yo urawa ema soulo ogba ughosol so enaghe khewa naghe khe egara ehamare ege suokaka but ama emeware ere deto owa meya ghai afera khe elike uniughure neghurema, aghhure anaya quoli quolo quolo wo rati nawo aidosol uraia noro strai gbe yawo emeso newelsikafa nohi aim isikafa na ukhera ukhi uqua awici wonew ogho uquowa ukere ugho uduowo. Eme khonerato uquowo. emekhone me'ụlo uquowo usoko obobo nere kpo orsue isu. Aigbo kpo elobo ememia na soisue khair eme ukhura auboraci sol nokira ora omie kerale akhayade elekira are iseyesel yesena, nare mare selse legbe gbe mai khora khike gesole eghe ikhira lesole elesol ekpo nokheh mayo khe efe lonode luilkpishamai yokhe ama lesole because ukha reghue egheghe nolode lori kia ene mare la ikpishaima airoruna khe ama ughuana, auaghe yola kha aibi-ibo nina gheya aikheri-amer yama akhe mare la'khe our quli- quolo quolo yowo. rekie agboghue, ura me wiagbokpo orchangh ughua ekhe voto orhoghe vade kpo okhe eme na leghe ruro or loghe bade kpo okhe me la loghe ruro egheghe lonode no kira Iya rukho toto gbe na yo khe tena aukhe likpe mare que anani quama or wo egba aiyomelirighe ha ayo hospital ayo hospital okpis hai oyo wagbo orsemino iyear na keke. Olaghe yona yare, akholoya akhoghue. Aile oinage ui makhe ma eghe bube and dey soh. So mai quebe yowo mare yele agbo mai de'de before wi ma bailagbo ontore masha agbo aiyo emina kheaiwa geh ya, aigbo luwa yona naro aigbo urulagheru. egbe yowo mai shuwa and mankhe khuro